كنعتقد انه ماشي من المهم الاطفال في المدرسة يحفضو القصائد عن ظهر قلب يعني يقراوها ويحفضو بعض القصائد اللي مهمة اللي تقدر تعاونهم يعني في جوانب ادبية معينة